Pus ama ti tu ekiti kimakgapekuan lhak laktsinkutun porque pus kawau katsin kimakgapekuan <hesitation> pus ama luw pus ama kawawi latia xa lhantse minkgo para tu litawila <hesitation> litatsekg para kiw chiwani osu para lhan kalhuku pus antsa xa tawilakgo pero pus wix kawau para lha lha kuentalhaway pus naxkayan pus wankan para axni naxkayan tsama luw. pus nalakgniy este lhatu xlikuchu tawan <hesitation> pus untsama tu kimakgapekuan lhakg lakgtsinkutun ekit <hesitation> nanutsa kimakgapekuan tsa makgalup <hesitation> pus nanuntsa wankan para naxkayan pus natayanian lixka asta axni kawau na jili na kitaxtunian, wankan pero pus takasti ki makgapekuan lha lhak lakgtsinkutun este <hesitation> chono wilapa ama tu este tu wanikan tsiy este pus kawau tsama na <hesitation> lha kapara chilu nalhawayan sino que pues lhalu lakgatiya xa tsama este tsiy na latanukgo nak kinchikan chiwani este pus katsiya chu kawau atsina xa lixkanit tsama. <hesitation> Para chi wani nakilhawa para mi lhakgat chiwani osu tsa na kitsulumaninian lixkanit takgankgawanan pus nuntsama tu kawau nali makgasitsiyan tsiy, este tu lhakatililakgtsinkut este pus na- natsuku wa para min kux para chiwanipara wi na tsuku lakskaliwa para che ama <noise> para kapsnat para chi wani pus tsamalhi natsukukgo kalakxkawa chiwani pus lixkanit kalhawa wili xmasekg i pues, tsama tun kawau lha lilakgatikani tsiy